କନାଡାର ଔର ଜୋ ଇତିଯାସ ଅଚ୍ଛୀ ବହୁତ ହୈ ଵିଲ୍ଚାସ ବଚ୍ଚୀ। କନାଡାର ଔର ଜୋ କନ୍ଫରଡେଶନ ଏକ ଜୁଲାଈ କୋ ହୈଲା, ଜବ ଚାର ଗୋ ପ୍ରାଂତ ମିଲୀ କେ ଏକୋ ବନଲା। ଅନ୍ଟ୍ରିଯୋ, କ୍ଯୂବେକ, ନ୍ଯୂବ୍ରିଶ୍ଵିକ ଔର ନୋଆ। ଯେ ସବ ଆଈକେ ଏକ ସାଥ ଗଠନ କର ଲେ, ତବ ଜାଏକେ କନାଡାର ଔର ଗଠନ ଲେଲା। ଇତିଯାସ ବହୁତ ହୀ ପ୍ରାଚୀନ ଔର ବହୁତ ହୀ ଉଂଦା ଯହାଂ ଦୀ ଆଜାଏ।